Taria, suku'u, heruba, resiura, kasi'oo, bo kasi'oo haia are'ei, bo kasi'oo haia bo suku'u bo kasi'oo haia bo heruba, bo kasi'oo haia bo resiura, kahu'uro'a. Bo kasi'oo haia bo kasi'oo.